Toh sunati akwa dimiti ndah kulini akwa duniya ngani kulini gaba ɗaya kahkap, gar luɓlah akwa nah ɗuniya ngani gabaɗaya mah, gah luɓubah sai magusi sifiya ati gu palah barka magu lupalah mah duƙu utinkha ndajak wutun wa maɗasin ndira abir ngada yar ƙuti wane kadu sintalayar milin kaziah kadu. Sintalayar machin kazah kadu sintalaya <hesitation> shinkata kaza kah guga mauja <hesitation> mal. mah nɗuk nmwari lakah nɗulaka ndi ɗulumta faku yarni, nɗi dulutah kinni madig tsiti kwabani dukaɗi nmwanta. Zuku ɗah nmwanta madik liti raƙah magu nmwari duƙu kurti tsi nthlakari. Toh adah, adah, adah an suna kwa dimiti nigeria kukinƙurari. Amah njinati daƙ hara adaki ti ndi lutikuredah, ati ɗa pala toh ɗama daƙu ndili tsi njika ɗa pulasi kaɗan njiyarni madak nuɗah anda kthlu dabaɗa kah za kauyer ɗa, madak shinasi abar dah siha tin di bara jilki ka'u tin di pukraladah tin dah nbamtadah. mah dik nbamtada tsuwa suɗidahlarawa ngulah apani anldi nbabata madah nburu akwa asa nagan abar dakwa maulidi adi pala da hara kuskuri. Ngani tsuwa nahar punda nagani tsu. Toh nji nmur kah famya ƙalir nlcha, ati girpala nji kajir nu dibada ti girnmwa tsu tin da leunƙursi alagiri. Anti gir hara aban nzi kajir nchiti salkurijiri. toh jira sifiya tin jilki ata ƙarajiri kahu. Eli ngani ka palwa ka suɗuwa, gouah gonati adita ndir wa, tin gunati ndi bantakah ko nɗi singani tin daci gana hara asar. Toh ilisuni, sai tsuka njir nburu na uwalwalni kade ƙuti kanadi, kada ƙuti kanadi kaɗa ƙuti kauali, kada ƙati kanali kada thar nburu fisabidi allahi wachi duyani adiyan wa nigeria lafiya kuta inaga gah nmwah. Ga tsuti kati motah akwa di ngani kullin kara nmur har abuja ngaw hara viri walah napal kalti nfur gah lah abuja surwutincha adiwa. Ga tsuti thlatah kwa dini wala napal kalfi nfur kara lah kaduna sur wutikha aɗiwa. Amah ngani gabadaya shin suyar agani kulini tadi ƙurawa. Toh talakan mah dadi kah aɦankal wa, najina ti ɗaga surɗan mah, tin bura ngabla ngabla wa sai ɗai ɗai kwai kah hyel nthlakur katah khirɓu lah suna tiranta alheri. Kah ya ubangiji sintala nburu sauki yari aburu nbura kwa kidi sauki kala hyel wanni nburu dika dunawa karfiwa shikenan.